So tawi koneksoŋ am alaa e gollude, ko idii fof mi ƴeewan tawi to ngonmi ɗo weeyo ngo ina moƴƴi. So tawi eey weeyo ngo ina moƴƴi, mi ñifa telefoŋ oo, mi huɓɓita. So ɗum fof feewaani, mi yaha to parameeter too, mi ƴeewa nokku to koneksoŋ o feewnee too. Mi ƴeewa kala ko alaa e laawol, mi waɗta ɗum e laawol. Mi ñifa donee oo, caggal ɗum mi huɓɓa. Mi ƴeewa tawi feewti.